Mfiri wakwa mcha ni mfiri waa- mtaso mfiri wa enda kanisani. Mimi ni mkristu, mfiritho na dukani sichighendani na shambeni sichighendani. Nichikaa kenyi nighende kanisani nikifuma kanisani nikae na vana vakwa na vachukuu vakwa nifanyie usafi kenyi kakwa nikamifuma kanisani. Kwahiyo mfiritho nichiuheshimu sana ni mfiri wakwa mdwe sana, nighamenda kanisani mambo ghakwa ghachiuolekha maana mimi alomba ruva